انا وين نسكن عندنا شهر السخون كامل هو اوت وشهر البارد كامل هو جانفي و <hesitation> البلاصة في الميديتي كتر كامل <hesitation> هي بالاك نقلك فيفي جوايه تردد فيفري ولي فيها الجفاف اكتر انا نقول اوت